You see my grandmother wor get chicken she raise many chicken in ley house but before ley put food for la chicken neh in ley morning a will wake up in ley morning a will put a hand she will put her hand to her mouth she will call all la chicken neh when ley come around her you will see ley will be jumping jumping around her I can say oh grandma ley chicken neh coming around you she can say yeah la my chicken neh where I raising a will waste la rice and when a finish wasting ley rice when ley chicken neh finish eating it a will go soona a take second sometime a will be twelve one a will call ley chicken neh again sometime soona ley chicken neh see her passing ley will be running to her jeh like human being neh she raise different different animal and I na ley animal where she can raise ley animal neh can be use to her so a can a can make it seh she can’t even eat ley I na see some even my grand father he raise goat but when la goat see him jeh like dog when la goat see him la goat can be behind him ley place he going excepting he drive la goat even to our house one old ma the she raising ley pig neh soona ley pig neh see her ley will start causing because ley already know say la la neh la her can feed neh.